וואס איז די נוצן פון א אקסעדזשין טאנק? א אקסעדזשין טאנק ווערט גענוצט צו קענען אטעמען. אויב איינער קען נישט אטעמען אזוי גוט <hesitation> קענען זיי האבן <noise> מיט א אקסעדזשין טענק האבן <hesitation> די לופט זאל אריינגיין אין זייער נאז, און דורך דעם ווערט עס גרינגער פאר זיי צו קענען אטעמען.